Intir lau nun tu mishing zong zongina andu uvel vektur ang ania. Ma se intir lau nun tu avang kopang alem mishing lem timetur ania. Santu mishing kanitong tuan til kan tisuala nga. Kan til tisuala trang tuan. Kan insir anga. Kan insir na kin sira. Kan tisuala unan. Kan lau tisuala nipon ati idik dan. Santu mishing kanitong tuan til kan tisuala nga. Kan tisuala unan. Kan lau tisuala nipon ati idik dan. Santu mishing kanitong tuan til kan tisuala nga. Kan tisuala unan. Kan lau tisuala nipon ati idik dan. Santu mishing kanitong tuan til kan tisuala. Kan tisuala unan. Kan lau tisuala nipon ati idik dan baak tu senthi na paran di tem. Santu mishing kanitong tuan til kan tisuala nga ang ju nimar semti angka. Kan lau tisuala nipon ati idik dan.